Yayemboetevaera mbaetiko ikavi <noise> jepivaño yagua, ñamaeyave temimondereta opaeteko ikavi jaeñoko yande yaiparavota jokua temimonde opita kavita pa yandere iporata pa yamondeyave oyekua jukuraitako yayemonde. jare yaiparavota anita yamonde mondeiño.